إيوه أكيد، هوه <hesitation> أحس إن الفن ده سلاح ليه حدين وبالتالي ارتباطه بالمجتمع بيأثر فيه وبيتأثر بيه. فزي مثلا تأثيره على الأطفال يعني الحاجات الإجرامية وكدا اللي بتتعرض بتأثر على الأطفال بشكل سلبي أكيد.